Ny bazilisiky no biby lava tsaray fa mahay mandeha ambony rano. i bazilisiky io zany da mana-tongotsy <hesitation> hainga. Da igny tongotsy hainga igny no mahatonga azy mahay mihodikody amy rano egny.